टॉर्च ओला कहथे जे हर बैटरी लगाए से रोशनी देथे। छोट सा मशीन होथे जेकर म बल्ब लगे होथे। जेकर म बैटरी डाले से रोशनी देथे। गाव म ए सब के ज्यादा इस्तेमाल करथे।